framkvæmdir Félagsbústaða við Írabakka í Breiðholti reyndust þrjú hundruð og þrjátíu milljónum dýrari en stjórn hafði heimilað framkvæmdastjórinn er hættur en stjórnarformaður segir stjórn og starfsmenn líka bera ábyrgð hungursneyð vofir yfir tæpum helmingi íbúa Jemens að sögn Sameinuðu þjóðanna samtökin vara við því að verði ekkert að gert bresti þar á versta hungursneyð í heiminum í heila öld dómsmálaráðherra ber fullt traust til lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu ríkið var í síðustu viku dæmt til að greiða tveimur lögreglumönnum bætur vegna aðgerða lögreglustjórans þrengri skilgreining á hatursorðræðu aukið tjáningarfrelsi embættismanna og afnám refsinga vegna ærumeiðinga er meðal þess sem nefnd forsætisráðherra um tjáningarfrelsi leggur til íslenska

er hætt að fullyrða að hún finni lægsta verðið enda var það ekki rétt segir framkvæmdastjórinn dönsku

gerðu athugasemdir vegna Dohop og tveggja annarra leitarvéla

gott kvöld framkvæmdir Félagsbústaða við fimmtíu og þrjár íbúðir í Breiðholti fóru þrjú hundruð og þrjátíu milljónir króna fram úr heimildum innri endurskoðun Reykjavíkurborgar gerði úttekt

á framkvæmdunum og gerir alvarlegar athugasemdir við stjórnarhætti félagsins

sextán fljótlega varð ljóst að umfangsmeiri framkvæmda var þörf og samþykkti stjórn Félagsbústaða að leggja þrjú hundruð níutíu og átta milljónir í verkið heildarkostnaður framkvæmdanna reyndist að lokum sjö hundruð tuttugu og átta milljónir það er þrjú hundruð og þrjátíu milljónum meira en stjórnin hafði samþykkt eða áttatíu og þrjú prósent fram yfir kostnaðaráætlun í maí tvö þúsund og sextán óskaði stjórn og framkvæmdastjóri Félagsbústaða eftir því að innri endurskoðun

gerði úttekt á verkefninu hver ber ábyrgð á þessu nú hefur það æxlast þannig að fyrrum framkvæmdastjóri hann segir upp og tekur hina formlegu ábyrgð sem er formleg og sumpart ósanngjarnt að hann tæki á sig hann hefur unnið að nokkrum góðum umbótarverkefnum með stjórn og verið í góðu samstarfi en það er ekki

því að líta að hin formlega ábyrgð er þar stjórn og starfsmenn bera líka ábyrgð er þá eitthvað fleiri taki pokann sinn útaf þessu máli það er ekki uppleggið uppleggið er að reyna að bæta vinnubrögðin og reka fyrirtækið eins og vera ber niðurstöður úttektarinnar voru kynntar stjórn þriðja október en hvað hefur gerst síðan

að vera svolítill rússíbani síðan náttúrulega stærsti stærsti og veigamesti viðburðurinn er uppsögn framkvæmdastjórans þá segir Haraldur að hafin sé vinna við að gera úrbætur á starfseminni úttekt innri endurskoðunar fól ekki í sér mat á því hvort viðgerða hafi verið þörf Haraldur segir að gerðar hafi verið mikilvægar úrbætur á eldvörnum og ástandi húsanna en hugsanlega hefði verið hagkvæmara að bjóða þetta út í heild sinni hungursneyð sem vofir yfir

milljónum íbúa í Jemen gæti orðið sú versta í heiminum í hundrað ár sameinuðu þjóðirnar skoða hvort Sádi arabar hafi gerst sekir um stríðsglæpi með því að einangra land á vonarvöl fötin rétt héngu utan á

líkama þegar hún fór til læknis í hafnarborginni

í suðausturhluta Jemens á dögunum niðurstaða læknisins kom líklega fáum á óvart

átta ára og vegur tíu kíló það er rétt um helmingur þess sem börn á hennar aldri vega alla jafna læknir segir að stúlkan beri þess

hungur annað hvort vofir yfir eða er þegar veruleiki um þrettán milljóna rétt um helmings þjóðarinnar samkvæmt upplýsingum frá Sameinuðu þjóðunum samtökin biðla til Sádi araba að hætta

hernaði í landinu til að minnka líkur á því sem Sameinuðu þjóðirnar segja að gæti orðið versta hungursneyð í heiminum öllum á síðustu hundrað árum það eru um þrjú ár síðan blóðug borgarastyrjöld styrkt af utanaðkomandi stórveldum braust út í þessu fátækasta ríki Miðausturlanda hörð átök í gera bágt ástandið enn verra en um hafnarborgina berast alla jafna matur og aðrar nauðsynjar fyrir um áttatíu

prósent íbúa landsins til að bæta gráu ofan á svart er svo aðgengi hjálparsamtaka að landinu afar lítið og stopult fólki í Jemen gengur fátt að sólu stríðið í Jemen er stundum kallað gleymda stríðið vegna meints áhugaleysis umheimsins á því sem þar fer fram það er tilfinning margra íbúa landsins sem leggja á

flótta undan stríðsátökum eða hungri en hafa ekki að neinu að hverfa líkt og þessi kona sem flúði heimabæ sinn eftir að hafa misst dóttur sína í loftárás dómsmálaráðherra ber fullt traust til lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu þrátt fyrir tvo hæstaréttardóma sem gengu gegn

lögreglustjóranum í síðustu viku ráðherra segir dómana brýningu um að gæta meðalhófs íslenska ríkið var í síðustu viku dæmt til að greiða tveimur starfsmönnum lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu miskabætur vegna starfsmannamála aðspurð hvort dómarnir hafi áhrif á stöðu lögreglustjóra segir dómsmálaráðherra að málin tvö séu ólík en bæði séu áminning um að að það þurfi að vanda sig við stjórnsýslu þegar kemur að starfsmannamálum sérstaklega

annað séð af dómnum en að grípa hafi þurft til aðgerða en málið snúist meira um verkferla og meðalhóf hún segist bera fullt traust til lögreglustjórans já ég geri það nú og eins og þessir dómar eru auðvitað þá eru þeir brýning um það að menn þurfa að gæta meðalhófs þannig að þessir dómar hafa ekki áhrif á hennar stöðu í öðrum dómnum nefnir Hæstiréttur að fyrir liggi í málinu bréf frá Landssambandi lögreglumanna frá því í desember tvö þúsund og sextán til innanríkisráðherra um meint

einelti í starfi og starfshætti lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu þar sé þungum áhyggjum lýst og kallað eftir eftirliti og rannsókn ráðherra í bréfinu hafi verið nefnd fjögur dæmi meðal annars annað málið sem dæmt var í í síðustu viku og sagt að frá árinu tvö þúsund og fimmtán hafi tuttugu og fimm til þrjátíu starfsmenn leitað til sambandsins og lýst stöðu sinni og erfiðleikum sem þeir tengdu við einelti af hálfu lögreglustjórans það er nú kannski ekki hægt að fara yfir svona það hefur komið til skoðunar ráðuneytisins á árum áður alls kyns kvartanir vegna yfirmanna hjá lögreglunni og öðrum undirstofnunum

innanríkisráðuneytisins áður og örugglega annarra ráðuneyta þau eru auðvitað skoðuð og það fer allt í lögbundið ferli og og þeim er auðvitað lokið með tilteknum hætti á sínum tíma voru fengnir tveir sálfræðingar til að gera vinnustaðakönnun hjá embættinu óháð dómsmálunum

en að þau mál hafi verið leyst farsællega og almenn ánægja með störf lögreglustjórans og annarra yfirmanna þarna að minnsta kosti ber ég fullt traust til til allra yfirmanna þarna hjá lögreglustjóraembættinu á höfuðborgarsvæðinu og annarra starfsmanna þar hver sá sem les hegningarlöggjöfina í dag er líklegur til að þegja segir formaður nefndar um tjáningar fjölmiðla og upplýsingafrelsi nefndin ætlar að

lögbann á umfjöllun einstakra fjölmiðla nefndin leggur til fimm frumvörp sem öll miða að því að rýmka tjáningarfrelsi þeim hefur hverju um sig fyrsta frumvarpið miðar að því að afnema refsingar vegna ærumeiðinga þá verði sérstök æruvernd opinberra starfsmanna erlendra ríkja og fána þeirra afnumin önnur tillagan þrengir skilgreiningu laganna á hatursorðræðu í því felst rýmkun tjáningarfrelsis þriðja tillagan fjallar um þagnarskyldu embættismanna og er gengið út frá því að tjáningarfrelsi verði meginreglan þá er lagt til að dregið verði úr ábyrgð þeirra sem hýsa gögn á

netinu og skyldu þeirra til að fjarlægja gögn vegna meintra

loks er lagt til að skylda fjarskiptafyrirtækja til að geyma gögn í hálft ár verði afnumin þannig stafi heimildarmönnum blaðamanna og uppljóstrurum minni hætta af rafrænu eftirliti það eru lögin sem setja rammann og þarna erum við að rýmka tjáningarfrelsið í lögum auðvitað að efla tjáningarfrelsið í reynd en við erum líka að koma í veg fyrir kælingaráhrif það skiptir líka máli hvernig lögin eru einstaklingar sem lesa meiðyrðalöggjöfina í dag

eru líklegir til að þegja því þar kemur fram að það

kasta þér í fangelsi fyrir að móðga

svo framvegis nú byggir vinna þessarar nefndar að miklu leyti á þingsályktunartillögu sem þú lagðir fram á þínum tíma finnst þér gengið nógu langt með þessum tillögum sem voru kynntar í dag já algjörlega ég vona bara að þegar við fáum ábendingar

ég er líka mjög ánægð að sjá eftir öll þessi ár og allar þessar ríkisstjórnir að við séum loksins að koma á þann stað að lögin séu að verða að veruleika nú erum við að fara í upplýsingalögin og meta það hvort ástæða til að breyta einhverju þar við erum að fara í

áform um lagasetningu í þeim efnum þannig að við munum líka gera það svo er þriðja atriðið sem við munum alveg klárlega

er þessi spurning um lögbann á umfjöllun fjölmiðla það er auðvitað mál sem hefur borið mjög hátt og

þar held ég að sé alveg að við þurfum einhverjar breytingar og það munum við líka að sjálfsögðu eins og ég segi við að reyna að hlusta horfa og hvetja

okkur ábendingar þegar maður verður þess var að hér hefur ríkt lögbann þá yfir í kjaramálin trúnaðarráð v r fer nú yfir kröfugerð félagsins fyrir kjaraviðræðurnar

Þórdís Arnljótsdóttir fréttamaður er á fundarstað

í Húsi verslunarinnar er fundurinn búinn

nei ekki alveg

og með deginum í dag er heimilislausum bannað að hafast við undir berum himni í Ungverjalandi stjórnvöld segjast með þessu vilja útvega heimilislausum skjól á meðan aðrir segja nýju löggjöfina mannfjandsamlega árið tvö þúsund og þrettán samþykkti ungverska þingið lög um að heimilt væri að sekta þau sem hafast við úti undir berum himni í júní síðastliðnum voru

að fjarlægja heimilislaust fólk af götunum og taka niður hvers kyns skjól

sem það kunni að hafa komið sér upp þau lög gengu í gildi í dag en sitt sýnist hverjum um ágæti þeirra ríkisstjórn forsætisráðherrans Viktors segist vilja með lagabreytingunni rétta heimilislausum hjálparhönd og frábiðja sér tal um mannfjandsamlega stefnu stjórnvöld geri sér grein fyrir að einhvers staðar verði heimilislausir að vera og að þeim standi til boða skjól í fjölmörgum víða um landið sérfróðir benda þó á að pláss sé fyrir um ellefu þúsund í ríkisreknum á meðan heimilislausir í Ungverjalandi telja um tuttugu þúsund íslenska

breytti fullyrðingu á vef sínum eftir að dönsku neytendasamtökin gerðu athugasemd framkvæmdastjóri segir að leitarvélin hygli aldrei þeim flugfélögum sem fyrirtækið fái þóknun frá í danska

í síðustu viku kom fram að leitarvélar á netinu sem fólk notar til að finna og bóka hagstæð flugfargjöld sýna ekki endilega lægstu fargjöld sem eru í boði og að þau séu oft í samstarfi við ákveðin

flugfélög sem greiði leitarvélunum umboðslaun fyrir að vísa neytendum á þau í þættinum var leitað hjá sjö

að verði á ákveðnum flugleiðum og var verðmunur upp í fimmtíu prósent á sömu leið var ein þeirra en hún er með þeim elstu í bransanum stofnuð tvö þúsund og fjögur og þar vinna þrjátíu manns dohop er á nokkrum tungumálum meðal annars dönsku í þættinum kom fram að bannað væri að fullyrða að eitthvað væri ódýrast án þess að hægt væri að standa við það það hafi þó margar leitarvélar fullyrt og fleiri leitarvélar segist geta fundið lægsta verðið

ekki rétt fullyrðing og eruð þið búin að breyta því já

á dönsku íslensku og ensku og önnur tungumál eru í þýðingu Davíð segir margar ástæður fyrir því að ekki komi sama verð fram á öllum leitarvélum

til dæmis verði að hafa í huga að sum flugfélög breyti verði sínu þúsund sinnum á dag það er mjög erfitt að oft margar leitarvélar til þess að fullvissa sig um að maður sé að fá besta verðið og þá séu leitarvélar með samninga við ólík flugfélög og

ferðaseljendur á netinu til dæmis sé með fjögur hundruð samninga en mismarga eftir mörkuðum og því til dæmis aðra hér en í Danmörku svo eru leitarvélar líka með sérsamninga sem geri þeim kleift að bjóða lægri fargjöld dohop og aðrar leitarvélar fá þóknun frá ferðaseljendum á netinu og frá sumum flugfélögum en Davíð segir að sífellt færri flugfélög vilji greiða þóknun og við birtum öll

sem greiða okkur þóknun og eins flugfélög sem að greiða okkur ekki þóknun af því að

sem við verðum að gera til þess að geta sýnt viðskiptavinum besta verðið en þið getið þá kannski haldið frekar frammi þeim flugfélögum sem þið fáið þóknun frá það myndum við aldrei gera meira en hundrað þúsund Íslendingar nota leitarvélina Dohop í hverjum mánuði Davíð segist telja miðað við tölur um fjölda Íslendinga sem fara til útlanda að það séu aðeins fimm til tíu prósent þeirra sem bóki í gegnum

mikið tjón hefur orðið í flóðum og skriðuföllum í vesturhluta Noregs og tugir hafa þurft að yfirgefa heimili sín hefur verið á þessum slóðum undanfarna daga í gær náði hiti tuttugu og fimm stigum á láglendi og tíu stigum í fjöllum þar sem nýfallinn snjór

bráðnað ár hafa flætt yfir bakka sína og skriður hafa fallið norskir jarðfræðingar fylgjast nú grannt með fjallinu

Mannen nálægt þar sem óttast er að milljónir tonna af grjóti geti hrunið niður íbúar í dalnum fyrir neðan hafa verið fluttir burt fjallið gnæfir yfir

austur af og það hefur í raun verið í gjörgæslu jarðfræðinga undanfarin ár og ekki að ástæðulausu ellefu íbúar í dalnum fyrir neðan hafa ítrekað þurft að yfirgefa heimili sín talið er ólíklegt að þeir fái að snúa til síns heima sá hluti fjallsins sem óttast er um kallast

og þar er búist við að hátt í tvö hundruð þúsund rúmmetrar af grjóti geti hrunið hvenær sem er

telur að Fjarðabyggð hafi farið út fyrir valdmörk sín þegar sveitarfélagið leyfði listamanni að skera út í kletta á Stöðvarfirði áletranir á náttúrumyndanir séu lögbrot bæjarstjórinn hafnar þessu og segir ekkert einstakt við klettana bandaríski listamaðurinn Kevin skar út lágmyndir í kletta

á Stöðvarfirði í sumar stóran og nokkra litla fugla hann fékk leyfi hjá sveitarfélaginu og landeigendum en Umhverfisstofnun vill einnig vera með í ráðum bréf hafa gengið á milli stofnunarinnar og Fjarðabyggðar sem ekki eru sammála um túlkun á hvort klettarnir teljist náttúrumyndanir áritun á slík fyrirbæri er refsiverð bæjarráð Fjarðabyggðar hefur fordæmt og telur klettana ekki náttúrumyndanir í lagaskilgreiningu sé talað um einstök fyrirbrigði sem að jafnaði skeri sig úr okkar sérfræðingar sögðu að þetta væru dæmigerðir

sem samkvæmt riti Þorleifs Einarssonar eru mjög algengir á Íslandi og þar af leiðandi hljóta að teljast ekki einstakir og þar af leiðandi falli þeir ekki undir fimmta tölulið sextánda greinar það var álit okkar sérfræðinga og á því byggir nefndin niðurstöðu sína þannig að þarna var unnið mjög faglegt mat á þessu

telur að Fjarðabyggð hefði átt að bera lagatúlkun undir stofnunina og hvort umsögn eða leyfi þyrfti fyrir áletrunum af þessu tagi við erum ánægð með þá niðurstöðu Umhverfisstofnunar að aðhafast ekki frekar þar sem þetta hefði þá bitnað á þriðja aðila sem var listamaðurinn sem sem var þarna að störfum í góðri trú með leyfi landeiganda

og sveitarfélagsins mönnum þykir þetta bara fallegt og að þetta sé ekki fyrir neinum þar sem þetta sjáist ekki frá vegi né annað sé bara fallegt listaverk talsvert hefur borið á tilkynningum um drukkna fugla í Minnesota í Bandaríkjunum ástæðan er sú að berin sem þeir leggja sér til gerjast gjarnan á þessum tíma árs þegar fuglarnir belgja sig út af berjunum bitnar það gjarnan á

hæfileikum þeirra til að fljúga og rata sökum ölvunar skógarvörður einn í ríkinu hefur meira að segja komið upp sérstökum

hinir drukknu fuglar fá þar

ætlum að fjalla um málefni öryrkja hlutfall ungra öryrkja

Veðurstofan spáir vaxandi suðaustan og austanátt með rigningu seint í kvöld og nótt fyrst

sunnanlands austan og norðaustan átta til fimmtán metrar á sekúndu og rigning á morgun en lægir og dregur víða úr úrkomu inn til landsins síðdegis hiti tvær til ellefu stig hlýjast

veðurfræðingur segir nánar frá þessu

sjá hvað Haukur Harðarson verður með í íþróttum hér handan

formaður segir það sífellt erfiðara fyrir sérsambönd að fá til liðs við sig styrktaraðila Englendingurinn Eddie Pepperell náði aftur sem tryggði honum sigur á breska masters mótinu í golfi og sigurvegarinn og methafinn í

Félagsbústaða við Írabakka í Breiðholti reyndust þrjú hundruð og þrjátíu milljónum dýrari en stjórn hafði heimilað framkvæmdastjórinn er hættur en stjórnarformaður segir stjórn og starfsmenn líka bera ábyrgð hungursneyð vofir yfir tæpum helmingi íbúa Jemens að sögn Sameinuðu

þjóðanna samtökin vara við því að verði ekkert að gert bresti þar á versta hungursneyð í heiminum í heila öld dómsmálaráðherra ber fullt traust til lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu ríkið var í síðustu viku dæmt til að greiða tveimur lögreglumönnum bætur vegna aðgerða lögreglustjórans þrengri skilgreining á hatursorðræðu aukið tjáningarfrelsi embættismanna og afnám refsinga vegna ærumeiðinga er meðal þess sem nefnd forsætisráðherra um tjáningarfrelsi leggur til íslenska enda var það ekki rétt segir framkvæmdastjórinn dönsku

gerðu athugasemdir vegna Dohop og tveggja annarra leitarvéla þessum fréttatíma er lokið fram undan eru íþróttir veður og Kastljós við segjum áfram fréttir á punktur is og næstu fréttir í

útvarpi og sjónvarpi verða klukkan tíu sjáumst þá